Jalgrattakell tüütäs niimuudu, et sa kõlistat tedä. Määnegi sääne nupikõnõ um, kohe vaotat pääle vai tõmbat. Määnegi tila, kost tõmbat. Ja sis tä kõlisõs. Niimuudu tüütäski.